A kaka nu chivari nteyun chii kari jii suchiluliun jenaii te sia chu’un varo nteyuu suni vaa ma tívi yaa chinteyo nteyuua va kanta nteyua uu, uni kiuu tee nteni’iyo te naxivixiyo chu’unyo te keeyo inka jika a chituri jiin suchiluliun ya’a kuu taaro te este taro nuu, maa kuniro jaa maa este kuu yuu nu este kuniro jaa kuu kaa kiuu ku’un te chu’uro nu nani nu kana este nu kanaga kaa este chii yua saa te naaga kuu ntuyuun, nu na’aga ku’un staa yua ka’atuyo jii suchi luliun jenoii yua sua’a, sus’a saro kaaturi jiin.